בלענדערס זענען <hesitation> א געוויסע מינע מאשין וואס צומאלט עסן אויף אדער זייער קליינע שטיקלעך, אדער ממש ביז ס'ווערט אזויווי וואסעריג. <hesitation> ס'האט אינטן <hesitation> אזויווי צ- שארפע מעסערס וואס דרייען זיך זייער שנעל, און ס'צומאלט די עסן אזוי.